غادي تاخد السيور ديالك وغادي ديرهم على شكل ودينات من بعد غادي تعاقدهم من المره الاولى وتزير وتاكد انه مزيرين مزيان من بعد غادي تعقدو من المره الثانيه وزيرهم باش تاكد انه ماغاديش يتحلو لك فالطريق وغادي يعكلوك وطيح